Mening mamlakatimda taxminan uch yuz ellikdan ortiq qush turlari yashaydi, bu turlarning bir qismi migrant qushlar hisoblanadi, ular mavsumiy uchish davrida kelishadi.